Amin'ankapobeny ,sarosarotsy ñy mañova ñy maha izy azy anteña; fa laha aminy ñy fiovà ara-bata afaky miova teña. Fiova a aminy ñy eritseritsy, ñy vetsivetsy, ñy fisaiña tsy hiova mihintsy ñ'olo raiky, ñy fiovà ara-zenetiky, mety hiova ñ'olo, fa ñy toetsay, Ñy fomba fieretsereta, ñy fitondran-tena tsy m<...>.